أنا لا أؤمن بالأشباح، ما بعتقد فيها، <hesitation> لإن <hesitation> ما ورد بالقرآن الكريم، لأن كل شيء ورد بالقرآن، كل شيء كل شيء، ما في شيء ما ورد بالقرآن ، ما في حاجة- ما في شي اسمه اسمة أشباح، <hesitation> في إنس في جن، بس ما في أشباح.